बीआर भी हो तो से खी तरह के हो जोशे कुंझे ही तो चेतो दे हो और कुंझे ही बोतलूडे। कुंझे ही तो गोड फादर हाऊ पर तो खेर आत्मा। पर कुनी जे कम कम भी पीले तो तेसिक भौते आछे हो।